بلکل. د یو لیک سوی نل د سمولو لپاره باید اول دا معلومه کړو چې نل پلاستیکي او که فلیزي دی. که چیري نل مات وي نو په هغه صورت کې بیا څو لاري سته لکه د پینې ورکول، پیپ پریکول او یو بله ټوټه ور اچول، خو که چیري پیپ په یو وسل سوي ځای کي لیک وي، نو بیا باید ارزیابي سي تر څو اصلي دلیل یې معلوم سي او وروسته حل ور ته پیدا کړل سي.